cholli do nasta ladde, yaha sufta kudi gotel-gotel, hosa dum wadda ha babal je cholli mai yidi wada sabbo, moftan kudi mai duddum masin do sila dum sedda sedda har warta sudu babal di jodata ngam di wada ngedam maaji haton. di do wadda nyamdu maadi ha sappo mai di do sakkina geraade fu ha nder sabbo mai sai geraade mai warta bingel.